اشرح كيفية إنشاء حساب بريد إلكتروني شخصي. افتح موقع مزود خدمة البريد الإلكتروني "اضغط على خيار "إنشاء حساب جديد املأ البيانات المطلوبة، مثل الاسم، تاريخ الميلاد، كلمة المرور، ورقم الجوال اضغط على "متابعة" أو "تسجيل" بعد ملء البيانات وتأكد من صحة المعلومات